ralle guddio fudeddiii ana anasamei anin ee anaf sit wot pangenne denee denee wonni deneemovie wolin dawonno yaane bare wodawwoten bare picha dawwoten ammotu arratan anin wakati tan garra simu ant danii